Laawol ngam study history sabu ɓe waawi njifti ko ɓe njifti hoore rewɓe ngal e yewtude waawde. History waawi hokkude sabu njangol fiyaangu ngal e nguurndam, ko fiyaangu ngal ɗum waɗi sabu ɓe waawi heɓɓude yewtude kadi njangol.